Eee lafa hanao hany maroloko zay moa la maro ny raha ampiasaiy anatiny ao ohatsy mampiasa hena mena henan'omby, asianao igny legume poivron metso apianao igny karoty miloko orangey, apianao igny votabia miloko mena. Ee hanao koa anao hanetriky hena fotsy koa anao zay la akoh-henen'akoho zay henangana zay henamborotsiloza zay da mbo aperahinao koa igny amin'ny ovy. Aperanao koa io amin'ny poivron aa vonivony. Aperahanao avao koa i amin'ny votabia, miaraky amin'ny zavametso isakarazany, lafa hany marooko ny anaran'izay.